Ман соевии соусро бештар истифода мебарам, зеро он на танҳо шӯрӣ мебахшад, балки маззаи чуқур ва табииро низ зиёд мекунад. Ба фарқ аз намак, ки танҳо як таъм медиҳад, соус ғизоро бойтар мекунад. Барои хӯрокҳои сабук ва диетавӣ низ беҳтар аст, зеро камтар натрий дорад.